Ny momba ny kolontsainan’ny japone an, ry zareo an <hesitation> tia mitahiry ny <hesitation> kolontsainan’izareo efa hatramin’izay fa tsy mandray ny <hesitation> avy any amin’ny firenena hafa. Mandray ihany moa izany fa <hesitation> kely ihany no raisiny amin’ny firenena hafa fa miezaka mitazona ny an’izareo ry zareo. Dia <hesitation> ry zareo koa an somary firenena mihidy kely. Mihidy amin’ny lafin’ny hoe <hesitation> tsy dia tia mandray olona avy any ivelany ry zareo. Mazava ho azy izy mandray mpizahatany ary mampirisika ny mpizahatany ho avy any aminy. Fa kosa an ireo mpizahatany ireo an, tsy raisina toy ny hoe <hesitation> toy ny mpanjaka ohatra ao amin’ny firenena fa raisina toy ny vahiny tsotra ihany. Dia ny- miezaka mitazona ny kolontsainany izy sy mampiseho ny kolontsainany amin’ilay vahiny. Dia ry zareo mbola tia mampiasa teknolojia taloha, zareo anisan’ny firenena mandroso indrindra amin’ny famokarana teknolojia. Fa raha ny teknolojia ampiasain’izareo dia mbola tamin’ny <hesitation> miezaka ny tsy <hesitation> m-mampiasa teknolojia vaovao ry zareo raha mbola azo atao. Ohatra hoe zareo izao anisan’ny firenena mbola mampiasa be an’izany fax izany amin’izao fotoana izao. Zareo koa any ambanivohitra mbola mampiasa karazana lamasinina amin’ilay karazany taloha ireny fa mbola tsy <hesitation> nampiditra an’ilay karazana lamasinina vaovao ry zareo any ambanivohitra. Satria mbola afaka ampiasaina tsara ilay izy an. Dia ry zareo izany an, anisan’ny hoe firenena <hesitation> mikolokolo ny tontolo iainana, satria ry zareo tsy mampiasa teknolojia vaovao raha ohatra ka mbola tsy ilaina. Noho izany an, mampihena ny tahan’ny fandotona ny tontolo iainana ry zareo. Dia <hesitation> io firenena io koa anisan’ny nahay nitrandraka indrindra ny <hesitation> akora rehetra misy ao aminy sy ny zava-boary rehetra hita ao aminy. Satria an ny <hesitation> sakafony ohatra izao an dia hainy ny mikarakara sakafo matsiro indrindra avy amin’ny zavatra rehetra hita any aminy. Avy any amin’izareo koa no nipoiran’ireny manga ireny izay tena miparitaka be amin’ny firenena rehetra eran-tany amin’izao fotoana izao, ka mampitombo be ny fizahan-tany any amin’izareo.